Samembuga anapo gon, gon, gon, gon kampatre kpeke kadensu'an deran teba wora mumar gon, gong'an son samembuma akagen sami'a gajang'an-ga manyeynan sami tugupo ko sa'amaan pot tugupo get jugulake nekshin go'on nekshi jugularan jang ga'ake kagi ku keshiro to karan ka'an nye pen membanan nan ko mapat be ti nyeke karan su'u teb- tebanan nan to kuma kade'an teb woo neeburan teb saa membu dena kagi kam penzan-zan wii za'an wii gutkuri sosai kuma nyaku tiiweri sosai ngut penzan-zanan-natega manyenan ko nget goo pat penzan-zanan abagan dim kai tama kpama nja'an go'on nyen nlegriburawa penlieran nyakun nbewa nyakun-ga ate baga'anwen koh anaknya ko abag kpbama'an sai penbaan iyate baga'an to enorani wiiriga neega nya-ge par-ra kagi sai baganden wii bag-nyebari pori penzan-zanbu denina dole penbuden iyate nya'an.